You take ley nai- nail you put in ley wood, you take the hammer you knock on ley nail, ley nail will go in the wood.